والله انصح بتمارين تقويه الساقين يركض وتمارين السحب ,وانصح بتمارين الضغط اللي تقوي منطقه الصدر ,ولازم ان يركز على توزيع الاوزان على جسده ,واهم شيء انه دائما يحافظ على قصه جيد من الراحه ,لان الجسد يحتاج للراحه للتقويه لانهاك الجسد دائما يؤدي الى انهاك وما يساعد ابد في تقويه جسدي.